Wɨ kaamɨ ekini vǝ́ lǝ pɨrǝŋyǝ ekpii amaa la nyɩmaasɩ e ke ri tie o pɨrǝŋ o a la hiaŋ e lée ci eceŋtuyǝ. <hesitation> acayǝ lo otuyǝ e le yee tɛkiniki lo otui le wǝǝ wɨŋ re lǝ rɨ lä rɨ la vɔrʊrǝ. Wɨ ke ri <hesitation> la karɨ rǝ wɨ ke ri aparɛ tǝ tu ri ŋ tu wǝ́ a láa nya yee wɨ ri rɩ eceŋ lo otuyǝ wɨ lóo toŋ lǝ̈ wǝǝ. wɨ kaamɨ mɨŋkɔɔ kɨ la mɨ karɩ.